أول شي عشان تصور شخص كويس حاول إن إنت تشوف مكان فيه نور حلو وبعدين خليه يوجف بطريجة مريحة وبعدين استخدم الكاميرا من بعيد شوي، عشان طبعًا يطلع شكله طبيعي وبعدين اظبط الإظاءة والتركيز، أهم شي تكون مبسوط وإنت بتصور عشان الصورة تطلع حلوة.